أسهل حاجة باش تعمل كعبة عظم تسمطها معناها باش تأخذ ماء تحط فيه شوية ملح تحطو فوق الغاز تخليه يغلي شوية تغسل العظمة نتاعك وتحطها في وسط الما هذاكا وتخليها تغلي المدة نتاع مابين 9 دقايق نقولو احنا حتى 12 دقيقة ، أنت وكفاش تحبها الكعبة مسموطة ، كان تحبها مسموطة كاملة تخليها 12 دقيقة ، كان تحبها شطر سامطة تخليها 9 دقايق ، من بعد تحطها في حاجة بردت تبردها وتقشرها وتأكل